عاد إذا رجعت أسبوع بستغل الفرصة عشان أصلح أي خطأ كنت سويته في ها الأسبوع، يمكن كنت ناسية شي مهم أو ما أنجزت عمل معين بصلحه وأتجنب أي مشاكل كنت مريت فيها وأكيد بحاول أستغل معرفتي باللي صار عشان أتخذ قرارات أفظل للمرة الجاية.